Tena marina satria ma <hesitation> sy hoe voatery handeha <hesitation> am-piangona, anao izay vao hanagne fitondrantena mendrika, a fitondran-tena sara, fa misy koa olo mandeha am-piangona mbola managny fagnahy rasy, noho izany zany afaky managny fitondran-tena sara agnao na handeha am-piangona na sy handeha am-piangona, satria enao ihany zany e tompone gne tenanao amin'iny fa sy voatery handeha am-piangona zany enao vao hino an'Andriamanitra na hana fitondran-tena sara.